Pʉj anytes ca jatʉn tʉga cap este cuy yʉspa carpinteria u puerta tiʉ yʉspa pero cap yʉsucpa pues ente minpa ca mama cap este uqui chʉcpa uqui chʉpa para quey jeypa y pʉn hʉy yagugʉypa hʉy primeramente cap ca antes yamʉ cʉshi pues como ca gente cap yajcu ajwʉ gente cap mas bien sufrichʉcʉ porque pues yamʉ hʉy yamʉ hʉy cʉshi pues y hʉy juyshucpa ca lisa sabalote e bilinda pues todo para cap hʉy jasucpa pues entonces este yec ca nama este tejiam modo tejiam manera pues mas bien cabiachʉcʉ ca modo cambiachʉcʉ ca manera de ca gente cap hʉy tʉjʉpa yec wacas yacaʉnʉmpa yʉlla yacaʉnʉmpa pues hʉy juyshucpa pues pero anteriormente yamʉg ca pecam jate yamʉg este yamʉg ʉ cʉshi pues <hesitation> iwʉ mi yʉte cʉtcuy minajpa iwʉ yacti yamʉ yeg teji trasteru teji te yʉte cʉtcuy teji todo pues pues teji mesa ca antes ca nama ni jatʉŋ tʉgay cap nasjʉ cʉsʉysucʉ pues cap hʉy caji cap hʉy zʉqui piŋpa e mʉjʉ jʉm hʉy tʉŋpa ca <hesitation> hʉy tʉŋpa todo cap este puru comida de nati verda pobre cʉshi pues pero anteriormente pues mas bien que sʉk sʉsnʉmpa pʉj cap piu ca cʉshi pues yamʉ otra cosa tipo de comida otro cʉshi shi nada mas cap ca nama ca jʉmʉ capea ca sʉk ca pit ca cʉsʉjpapʉ pues ʉ comida de campo u aveces tec juyʉnʉ tec mʉa tec este naa ste tzuquin pues todo cap hʉy hʉy yacasucpa porque cʉsʉnʉmpa pero yʉpʉ tiempu pues teg manera de teg modo te tig cʉsʉyam pues yeg tejiam wat yajcu anʉjʉ yeg Mas que yeg tec maseca pero antes nama sucpa ca ca mes de junio, julio, ya cap <hesitation> hʉy nʉmjaishucpa ambruna pero cap ca hora cap yamʉg este yamʉg mʉk yamʉg sucpa ca mʉk pues entonces yeg yʉpʉ tiempu minpa maseca minpam todo pues polvo de cʉtiampʉ mʉk waye pʉj cap min cʉspam <hesitation> anne mʉcpaam ya cap yamʉ yacti pues hora shi que cap hʉy cʉchegʉyshucpa hʉy <hesitation> mira todo cap hʉy hʉy nama hʉy preparachʉcsucpa pues niwi mʉchanʉmpa cap ca niwi cap cebolla jay cebolla ʉi cebollin capʉ tiempu pues tec cebollin tep hʉy <hesitation> y ya cap tejiam pues cʉscuy pues cap ca waye ca mama hʉy mʉcpa cay equenjʉ cap hʉy nʉcpʉgʉypa y cap caji hʉy jaspam ca anne cap ca'sa ca pit este jejanʉmʉ capʉ tiempu pues pero yʉpʉ y tiempu pues ya cambiachʉcʉ ca mam tʉgay yagui wat wayʉtʉʉ Cap mʉŋcucjama asucpa cap pero como teji apoyo de gobiernu pues cap verda jejsucpa ca unetʉgay hʉy yacʉsʉysucpa cay unetʉg hʉy hʉy nama asucpa hʉy pues todo lo que teji pues cap hʉy juy'ʉctaŋsucpa pues primeramente dios cap hʉy